حأفضل انو انو اني اتحكم بالنار لأن اني احس كل الأنبعاثات، كل ثاني اكسيد الكربون و غاز الميثان و و ال ال تلوث البيئي الي د يطلع من النار ديأثر بصورة سلبية جدا على كوكبنا على ارضنا على كل بلدان العالم اذا اني جان ليا القدرة اني اني اتحكم بيه جنت راح اقلله بصورة كلش جبيرة.